Alura alura al e mei esi otimista, tant pesimista a serv a niente, s'a deu ariveie dë coze pa bele arivu l'istes, cuindi venta fe pulisìa ënt ël servèl e di: ah da ëncöi avanti tüte le coze a van benissim, duman ancura mei che ëncöi